في يوم من الأيام، قطة فضولية لقت قلادة سحرية في الحديقة. أول ما لبستها، صار عندها قدرة على التحدث ويا البشر. بدت تساعد الحي، وكل يوم تكتشف فيها فكرة جديده.